कपडों मा जू चेन लगीं रैंदी। ऊ मा छुटा छुटा लोकर दांत हूंदा। जू एक दूशरा मा जुड्यां हूंदा। जब हम चेन जू जिप चा वेथे मथी या मुडी खिंचदा छन। तब यू दांत एक दूशरू मा फंसी की तब या कपडा थै खुन और बंद कना काम अंदा।